Khulondekhana nende mapesa na nasaye yakhubarikia noli na mangondo muvunji, ne mangondo muvwatoto kanyala khukula ovuyanzi. <hesitation> vuyanzi vuno shikali mbu ngaluakhuparanga <hesitation> mbu vuyanzi vuno mbu walathia avundu pengine muwholesale, nomba othie mwiluka, nomba othie mwofisi fulani okule muyanzi tawe. Kenya wekhonyere machesi kanyasaye yakhua. Niwakhekhonyera machesi kanyasaye yakhueresia kano, nasaye yalenjirira nakhukhonya. Yalakhukhonya khumakhua kene kano nolanyola nonyolanga vutaratubu khulondekhana ngafiri. Khulondekhana mbu khuvola nochachire ngaluanyi wao, aluanyi wao munzu, pengine olinemukhaye <noise> olinemukhaye olinende avana, olinende nyakhufialayo, <noise> olinende mama <hesitation> mamawo nyakhufialayo aluanyi nende welia. Ochaka nende vandu valia aluanyi wao. Mapesa kano novambu uniinako, kenyekhana ove novakhonyangakho, novakaririrakho fwahulia nivalia. Omundu nali musivitali othie omuiniemo lano khuwalava nokhavanga vuyanzi. Pengine mundu yayeresia mukhasi indaa, neshiola wakati wa khwivula navula shia mukhasi alia, okhoyeshe othie okule efia, omukhorere ibudget <hesitation> okholesina, omukurire isabuni, okule shiakhulia omurererao ili nslatukha nalia fiskhulia fiene phino. Yalatukha nakhupa orio navola taa avula mulamwa simbara ndakhanyorerekho ovukhonyi vuno tawe nisa yatukha nakhupa orio namna iyo nonyola mbu nasaye akhwikurira thingira, nango wiwateshia eria pengine mundu anyorere ajali pengine khuriyo nde amakhuwa fulani, kekhoresheyo keritala nee pengine ololanga mapesa kano <hesitation> ovunyali vuriyo shivari vanyala khunyarirwa tawe, okhoyeshe olangekho avandu vuene eyo, wikhale navo wakhekhala navo olanyola mapesa kano osungana navo norulayo ovola taa mapesa kano muthie mwikhonyera avundu fulani, fulani niwalanyola avandu nivekhare vuene nivavola mbu, makhuwa kano kavere makhuwa matinyu sanaa lakini okhulondokhana nde musiani wefu uteshia aluanyi ano yakhukhonyere, naye ngilua vakhulanga orio namna iyo nonyola mbu nasaye yekula thingira thiao <hesitation> lano niwakharula mwitala nde woteshia onyala khunyola pengine muvillage mwao mwawamenya, pengine khurikhomo nde avandu, avamanani avakhasi vafwirwa, pengine khuri ende valemavu, avandu ngavene vano. Kata yesu omanyire yarisingia avandu, yatukhanga nakhola mukutano narisia avandu, kenya ove norenga norengakho mbu mundu fulani auma inzu, mundu fulani. Injira yula alwanyi waye aundi yayita, avandu ngavene vano vyenyekhananga othie oyinie amapesa kao ruli luya lwao orekho avandu vathie vavere injira eyo pengine mitaro <hesitation> chumao mitaro chokhuvisia amathi, okasie mitaro kiria, olanyola mbu natukha niekhala ninawe, niekhala navandu navola mbu avula fulani shimba siesi fwananga ngo mundu tawe khuri nende avandu vandi vachenderanga matasi, vauma kata thinguvo tawe, okhoyeshe okhave thinguvo ovalanjire avandu vene vano ovaekhasie alala kata shiakhuria shirikhowo oriekho oriekho navo shiakhuria norulayo ovavorera shindu shiangendere ninashio njieshino, ovayeresie shindu shova nori nasho shititishititi nolanyola nasaye niukula thinjira valakhupira oryo. Khuri nde mianda pengine mitoka chiulangayo nechikwama, khuri nende mundu pengine onyala khunyola mbu varima mwanda lakini rikalavati ryokhuthia aluanyi waye aria riumao tawe, niva mbu onyala khwikhonyera mapesa koko vathie varewo makalavati kene kano pengine wikhonyere mapesa koko vathie varewo makalavati kene kano, pengine wikhonyere mapesa koko vakasie khalami varerewo, olanyola mbu avandu vano nivatukha nivavira khunjira khuria nivavola mbu mundu fulani uno aumao mundu fulani shikhwakhakhorere khurio taa, khuri nde isikuli iriambi ao isikuli eyo aundi yuma ikilasi taa. aundi vandu vasomeranga munzu thinyiende thirithanga avana, niva mbu onyala khukula isimiti othie oplaste, oplaste vweru vuno, okasie, okasie visala oremo, nepengine mwalimu headmaster auma iyofisi omukasirie iwofisi yaye. Aya niwitha khugate khuno aundi watchman auma kata wayekhala ili ifula imupanga saa nari khuluanyi, okasie ao olava tayari okasianga i community, niwakhakasia icommunity vandu vano valema ninawe, valavola eshindu shiri muye neshikhongo zaidi olanyola lano niwakhamala khukula vuyanzi, yaani shindu shiri muvandu vano shilatukha ni shikhakukha vulano nishikalukha ngovuyanzi, vandu vano valava nivakhusukumiranga ovuyanzi vungi zaidi. Otukha norenjakho ipoltecnic niriambi pengine ori nde vulemavu fulani vwa school fees, ori nende thisecondery thiliambi ninawe, khuri nende avana vekombanga khuthia mwesomero nivauma ovunyoreri vwicaro tawe, aundi vandu vano vawongereranga makhayo, avandu vano kata aundi rirungeti riakhwifimba munzu vavula, avandu vano yani vulamu vwa vamenya nivwovutinyu, mundu avukulanga matumwa igorogoro nikasiriranga khunyanga nde shikombe natesha nde mukafu thijagi thiviri nithiavaongeranga khandi vakonerera. Lakini handi anyola khuthia khulipa school fees ni indinyu, nifinyorekha vandu vano aundi ovukule vandu kumi nomba ishirini, othire ovalipire school fees khumapesa kao kano, khuvera olina mapesa. Ngotukhanga nokhola ovethanga okulire vuyanzi. Pengine khuli nende mundu muyeria yemere sisala nauma vunyorero tawe, niyekombanga aundi avekho muruchi muyeria mwenemo, nothia wikhala inaye, niwakhekhala inaye, avandu vae vano wikhala inavo, ovalanga niwikhala inavo novareva nishina shiamwenyanga mukhorerue? Avandu vano valava open nivavola mahua kavu. Nivakhavola makhua kavu, olathia vovola, <hesitation> i orechresie makhua kavu kano. Naye khuvirira mukhulomaloma khuavu, walatukha notukha <hesitation> nolomaloma nokasia makhumia kene kano. Walanyola oli mundu wa avwene, na valava vatukha vakhumeta shughuli thiao thiva ekulu nonyola mbu vunyorereri vwao vuvakho vulai. Khuli nende thisivutali thiliambi inawe, pengine vandu valuana, pengine mundu ibill yae iliekulu, aundi <hesitation> ibill yae isomanga elefu arubainni elefu hamsini, mapesa kao kano kolinako kano niwikombanga khukula vuyanzi. Sonyala khuthia mwiluka wakula tawe, thia musivitali. Lomaloma nende vakhusika ovavore tawe ndikombere khonyekho avandu vaviri vataru muno. Notukha novakhonya walanyola nasaye niyekha muvandu valia. Kata madaktari, kata vandu valimulia valatukha nivalomaloma, valomaloma nivavola mbu ovuyanzi vunyoleshe. Makhua kavalalolama khwiwe, kalava makhua malai nolanyola vuyanzi nimwinjira. Ngoluothirira orio, walanyola community isuvuti vosi valomaloma. Valakhuvisia sa vario mpaka walanyola ovurire shiwango shiekulu. Walanyola mbu kata, walanyola kata muruchi <hesitation> weshialo yesi achaka khunoneresia khunyola mbu oliena. Walanyola vuyanzi vwao nivwakhamala khuola muthiofisi thiavu thilia nolanyola mbu kata mundu yalarurira navola mbu, khuli nende mundu fulani avundu fulani amalanga akholakho fikhole fulani fulani fulani, likhua lia muli inalo mwithukhana mwamulanga. Nolanyola vuyanzi vwao vwakhamala khula avundu wolavere nolatarajie tawe. Walanyola nasaye niukula thinjira, walanyola nolimundu mukhongo sana meiyanga nonyola vuyanzi vwakhenjira vuli avundu. Avandu nivema khu platform, nivavolangasa newe wenyene. Onyola makhua kao nikali malai zaidi, nonyola mbu vuli mundu niyema avundu yembangasa ewe wengene, nonyala makhua kao kava malai sana nasaye nakhuchingula nonyola <hesitation> ili itaa yao niyakha niyakha vutinyu kabisa. Onyala makhua kao nikava malai zaidi nonyola mu nasaye niyenjirira, makhuako nakasia zaidi. Khuli nende thikanisa, <hesitation> thikanisa thindi thikulungwa na thikanisa thino thivula, onyola vandu vandi vekombanga khuva vachungaji lakini vavula vunyali. Onyola mbu thikanisa thiene thino nothithira nokhonya vandu khuvirira, khukanisa khwene khuno. Ovombashira thikanisa thiavu thino, onyolakho vamanani valikhomo, vandu valenyarurua tawe nonyola mbu, novakhonya novachingula tayari walava nokulire ovuyanzi. Kho amapesa kao kanyala khukula vuyanzi khuvirira fikhole kalali mbu othire mwiluka wakula nomba othire muwholesale wakula nomba mundu akhukatie mbu khuli nende avundu wa vwavoyerwa, vwonyala khuthia khukula tawe. Walanyola nasaye nakhuchingula handi kata walachaka khwireva shikholekhanga nishina? Na khulondekhana nende matendo kokholanga, walanyola sa nasaye nakhuchingula ne. <hesitation> Avandu valarulanga valavurangasa ei vavurira ei varulei nivakhukhava nivajhufungula, nivavola mbu newe mundu ukhoyeshe. Nivalakhuva nawe atlist mpaka walanyola makhua kao kali ka vwene ne nonyola vuyanzi vwao nivumeta mara khaviri mara khataru mpaka ata lano vandu valachaka khurevana, ni vuyanzi vuno wainia ena? Khane nasaye niwakhurera khulondekhana nende mwene wafungula omwoyo niwikhonyera rasilimali yawo. Ili ihumete huhonya avandu, ohuhonya vamanani, ohuhonya vafwirirwe, vandu vafwirirwe wema navo mumasika, amaema orera, evisala orera, tsihwi orera, yaani otema kanyarihana mpaka wakikishie mbu emahua kano koosi namalai. Obutsiriri abandu varemera notuha nohuchingula abandu, nwema na abandu nonyola mbu mahua kao kaba malai, nyasae ahuchingula, ahubarikia kabisaa nonyola network yao ichaka huba ihula. Onyola mbu <hesitation> nyota yao niyahabere inditi ichaka huba ingali, ichaka huhula kabisaa nonyola ahuchingula mumahuwa kosi, mumaraba kosi onyola ahubisiamo. Nilwonyolanga abandu bachaka hurebana mbu uno yebaha shina, uno yoola heena lakini ohulondohana mbu wafungula mfuko kwao, ngalwafungula oryo ho wafungula buyanzi, ho wafungula <hesitation> yaani buyanzi wafungula. Tsifunguo tsiosi nyasae yamala hwishiria lano onyola mahua kao nikaba malai noula ale nobarikiwa naye nyasae ahumeta tsinema nonyola lano buyanzi buno bwingira mubana voo, bwingira mbajukuu vao, vuyanzi vuno. Onyola kata mwiho wao kata yesi yesi nanyola maraba avundu nivamuhonya hulondohana nde buyanzi bwene vwa warera burya, bwingira mjamii yao yosi. Laano kata onyala khunyola makhua kandi vakhukhonya bila kata ewe khwinjira mumufuko kwako tawe. Onyola mundu avola mbu likhua lino liosi liosi nesie walemera, khulondekhana nende vuyanzi vuwafungula vulia, nonyola nasaye akhubarikia. Naurio muno sana okhuburisia.